Mayɛ ba nicoza ya we dɛ ni waati mani wosonu ma han mawa ma ho ti'a a bun me famuna ma ho wayɛ ta sia mɛ zɛrɛ zɛrɛ <hesitation> wa hini bɛ ma'o ju han mu bera sona diɛ baro Montru a montru sire boni twa mibin a we le <hesitation> niboro'a twa mibin awe le <hesitation> danza danza betin oyi dia ho orlogi wa ho danzo nɛ a uduna po mu wure mu o mu we nɛ ni ɛri diɛ ma yan a sɛnɛ-nɛnɛ mu ani we vɛsi a po nibe ni we nɛ han minitira to diɛ ma we a le mi cio dumabɛ toni a han sekond na